गिटार चो संबंध स्वताची आवड, खुशी, अभिव्यक्ति, समाजाची भावना अनी तेतून वायातुन गाठल्या गीतांच्या अनुभवांतल्या। तेतून दुसऱ्यान कडेन जोडपाक शक्त आसता, तसाच तेतून सुन मान्साच्या वैयक्तिक वाद जाता, नव्या काय तरी शिकपाची जिद्द निर्माण जाता, वेगवेगळी गीतांच्या शैलिंचो अध्ययन करपाचा स्वतंत्रायुद्ध मिळता, तें ऐकान मनाक शांती गावता।